Okeanni kesib o'tish uchun dengiz navigatsiyasi, metrialogiya va xavfsizlik bo'yicha bilimlarimni oshirgan bo'lar edim. Qayig'imni <hesitation> kerakli jihozlar va oziq-ovqat bilan taminlab, safar marshirutini diqqat bilan rejalashtirar edim.